هل تفضل إجراء مكالمة هاتفية أم إرسال رسالة نصية؟ ولماذا؟ بفضّل إرسال رسالة نصية، لأنها تعطيك وقت للتفكير قبل ما تكتب، وتقدر تنظم أفكارك بعدين ما في حاجة للاستعجال زي المكالمة، تقدر ترسل في أي وقت واللي يقرأ يرد في وقته أما المكالمة، أحيانًا تكون فيها مواقف مح- مفاجئة ما تعرف كيف تتعامل معها، وتحتاج تركيز مستمر. الرسالة النصية أريح وأفضل